سبزیجات پخولو د پاره باید خپله منقل له دوه سوه او شل درجې د ساتني ګرید تودوخې باندې او یا هم څلور سوه او پنځه ویشته د فرانهایت د زیتون غوړ ورته اضافه سي. مالګه ، مرچ او مربوطه مثالې. بیا وروسته د هغه نه شلو نه تر دریشو دقیقو پورې پریښودل سي ، سر یې وپوښل سي تر څو اماده سي.